مانوی وکاس وچ سرجناتمکتا دا بہت اہم کردار ہے۔ سرجناتمک سوچ لوکاں نوں نویں خیالات تے اِنوویشن وال لے جاندی ہے۔ ایہہ لوکاں نوں روایتی طریقیاں تے روایتاں توں باہر سوچن لئی متاثر کردی ہے۔ پرابلم سالوِنگ، اینالیٹیکل اینالیسس تے کھوج دے نال جدت حاصل ہوندی ہے۔ سرجناتمکتا صرف سائنس تے ٹیکنالوجی تک محدود نہیں، بلکہ فن، صحت، سنگیت تے سماج دی وکاس وچ وی اہم کردار ادا کردی ہے۔